Mahôla rô ôlo mipetraka ankilanô re akô ai, oui anô koa fa tsy ake ino rah tantarainjare aminahy? Anô ono ake ai isankaligna am firy hony lalahy mitsofotra antranonao akeo <hesitation> miditra ony araiky de kô fa mivoaka igny misy hafa koa miditra avakagny lazainjare makorel kony anô ake ai, anô hony tsy miasa lôha am fiagnaranao fô <hesitation> ino ma lalahy fogna ampiasanô lôha.